kwam ayan o,ci to oci dita kuma oci ƙasabobai ko kabaretau waɗa kokabarata bai ditakan kabaltate se beey sewalatau arakin kawa lika wa lata araki ko ladene kau nala barata waɗa ku nine bamu tau nala gikabai komucin koko enakara nadene kabai komucin koka enakara nadene kabai kokuma oci aitinkiya totin kiyakan ka'ayam munane ayam maza fanau ayam mamen danau ayam ma mazafanau ayam mamen danau ayam ma lewainau to na garakau to ayamma lewaiti nane kamen wadi bai nakala sikau ayam kuma aimunane ko to ayamma mendi nane to aka ta miya to ƃa mun munau muna kuma nabar kawa ɗabai na barka aboincibai to nadu lewai tinau nala bara kawaɗa nala bara ka abinci kodinane nadeneka gikau to kala ju to kala yadda kan nabai sabida naba reka waɗabai na bareka abincibai amman lewai tina dene kaye to kawai sehigigi gigi kana ko ko nala ina kokala ina yaƃima to kaina yaƃibai sabida ai disine bane sabida sabida miya awaneni oci ayan naba reta wa ɗabai oci ayan nabareta amubai oci ayan nabare tamembai nadene ka ƙwara ayan se.